كان في شجره تتحدث للناس ,وكان الناس يتحدثون لها ,وكان كل يوم يجون الناس يجلسون معها ويتكلمون معها ,وكانت هذه هي السر اللي في القريه وما كان احد يعرفها غير اهل القريه وكانوا محافظين على هذا السر ولما جاء شخص يبي ياخذ القريه منهم كلهم وقفوا له حموه وحمو الشجره وما قدر ياخذها.